Ana tin nzi waci, tiya ha Garkida, anti di yara anti yayarna kil sal a Mubi, anti ndi pila ki mwantala karir asham, anti nɗi vura kwa roka anti Hassan Madagali mwantira, anti yar piy a hong, ɗiɗipa anti yar tiramta talaƙiwa anti yar shita Garkida laraba anti ndivira anti mwontala kari asham anti yayarna pila yada sifiwa kin nzi nzi to yan nzin nzi ngwa sai talakuwa da mwa anti mota awutitsi, ndana mwo kullum o rokan anti sikta, to saka ti siktin vir thlimawa virtin di tsi sardauna, ya kwa talla vir thlimawa anti ndi tsi sardauna din tsi sardauna tsuwa nthawi an shina ka lukwa vir pirni ta lukwa jumma'a anti nthawin kalni to anda antam mta nthawin filthi katangani kappwa antamta anti ndi thlanti nyamiri yare anti nɗi pila sheng suna nyamiri yare kada tira kada zala Mubi ika sindari ya ha mubi. Mafa tin tsi sardauna yaɗi lukwa bwana wa, amma ikitirti iki sin su, in ti hara thliya makir a fiya kwamnanani amabila nɗi sintira a fiya to ika sindi sakatin di tsi sardauna ika sin sakati ila mubini tin divura kwa roka sakanda mota antin hudu si libula anasi abir hudu timar mjir naka kwaba an dana pilalada to anti danzi ka huduni yar za rokan ka lukwa huduni mota wiyaku anti nda mbutu wuyaku mindi mwonti mji nda wuti pum wuyaku kwa rokani ka Ali Kado sintira kwa dini. Ka dika ka abore dana kwa kithli motani kada sintira kwa dini kada jak tira, amma yaɗi taɓa si akwa dini mawa sai ti i si ka filtikira wuyaku ka sai kwa dii ni an kura suti i wutira nzi na waci. Amma viti ndi tsi sardauna yaka sindar vir thlimawa andi tsini, kuma nthawi an shina kamya tuwuluryar kir yayarnani malum anti ndi kiti karkadu ka mwontalari ngiza ngiza anti ta sibila kwa vi pir tsakwa tuwa ndana pala malam baban fa'i anta sibila kwa tuwa ta sibila tsakwa tuwa anti man hallagiri anta pila ngiza ngiza lak na osi anti tsu atake anti ndi pila kan mwo kan lukwa kuta kasukur mubin kandi kibila suna nyinyam kadaza din kada tra anda fa ganimanja mifa tin hara ganiman yaha mubi an sakati i bzinkir yadi lukwam mbowa ama saka tin ndi tsini vir thimawa yadi foriwa akwabi duwar tara pir lukwa Juma'a anti thawi ni shin ka mwa ka tsini ka kalni anti tsam mta anda an kura suna ti sinda. <noise>